एक उपग्रह अपन कक्षा म रॉकेट से मिलेल गति अउ गुरुत्वाकर्षण के बल से घुमेल अउ ओहि वजह से ओ अपन कक्षा में रहथे।